Ny hatao hoe milina fanasan-damba dia atsofoka aloha ilay prise fandefasana an'azy iny dia avy eo a, arotsaka ao ny lamba, dia asiana ranon-tsavony, dia alefa amin'ilay fandefasana an'azy izy a, dia mihodinkodina ao dia madio ny lamba avy eo